Mitendry gitara sy piano ohatran'ny samy tiako daholo, samy tiako hianarana satria ny gitara izao a afaka hentinao n'aiza n'aiza tsy voatery hila courant ianao a dia efa afaka mitendritendry, afaka mihirahira eny amin'ny toerana rehetra, ny mpiano koa anefa tiako koa ny mianatra an'azy, tiako ho hay a, satria misy karazana hira tena hoe tsara kokoa izy amin'ny piano